Ôroze yiga kadadi-ĩ di čîkã kînjigi hundu zaga čîkã.ôroze guru ni ôburi bozunodi yî čagi ôburi kadihi di yî čanodi bozi ôrozi guru ni de yî hakunoo wûdur yidanú hakunoo čagi maša-ã ni mbo muro illi čubudîe yiŋgaldu susu-ã illi-ĩ ni toburru čî. Yî-ĩ muro dogu du čî kôi guroo ni kôi mura čîkã yî yugó dogu du čî. Goni-ĩ na ôburi ôburi yî čanodi bozi ôbure čû mannu bozi. Widenu-ã ni billi-ĩ čagi, yî hakunoo de wûdur yidanú, hakunoo billi-ĩ čagi, to gunnoo de wûdur yidanú, yoo ôroze guru ni yî-ĩ kôi čîĩ hanayini werečini lôko weru-ã čîdo werediyunoo TEST Werečini werečunu čagi ŋgaa čûwo mannu to koo, susu-ã ni de yunu wô haki susu hakundã gunna yaŋgunuo, susuo, wô yunua zidu yuguruu čîĩ gunna čubudi, kînjigi hundu čûkã to koo, yunu mura ha kuzo hi čenĩ yî-ĩ borsu. Yî-ĩ tûrru ni kômo doga du tûrru čadi. Huzayundu kômo mura čîkã nerkaa yugondunoo. Yoo kôwuro mura čûkã ŋili čenoo nii kômo čîkã kaa billi yîsi, odu billi to čadi. Kômo guru ni yîe kura čûo taa anna kômo nerkaa yugondunãá to koo di yîe taa huzayundu čadi. To koo enou mannu bosi, yî čadunodi enou bosi mura ôro yiga kadadi čîkã.